Raha nanana toeram-pisakafoanana mandray vonona aho de ny sakafo ataoko ao <hesitation> toy ny ohatra oe ny mofo gasy, ny mofo grefy sy ny ny menakely. Ireo karazana <hesitation> mofomofo rehetra ireny a sy izay mety oe ranom-boakazo afaka hinanana azy na oe dite na kafe.